Hayotda qiyinchiliklar bo'lmay haqiqiy baxtga erishish manimcha qiyin. Chunki qiyinchiliklar bizni o'stiradi, kuchliroq qiladi va baxtning qadriga yetishimizga yordam beradi. Tajribalar va sinovlar orqali biz o'zimizni va hayotni chuqurroq anglab boramiz.